Nyẹnẹ ni asọm ga ẹgwugwu, nyẹnẹ ni asọm ga egwugwu! Nyẹnẹ ọsọm na william kumuyi wa ọsọm gwọng wẹ ẹgọnọ ẹrẹ yẹnẹ <hesitation> nẹ nyẹnẹ mọ uru usẹ ma Ọbazi, ma nam nẹmẹ ni ngọnọ ni nnẹ yẹnẹ obazi ure ma ayẹ and ma ni nsẹ nni nchẹrẹ mọ, nni nfẹ sọọd nni nchere mọ, ngọnọ ni, nnẹ yẹnẹ uto utu ẹnẹnẹb, wangẹ ẹna ma nam nni nkemi utuẹ nwẹ. Utu yẹ nugo kagọng wa utu yẹ nyẹnẹ ina nwẹ uru unugo. Ẹgọmọ ẹgọnọ nẹ ẹvọi nugo ukemujam nẹ ayẹ unuk but nni angagari se ndono utu ẹ nwẹ yẹ ayẹ unugo jẹ Ma ọsọm nang na ina ọdum Nkolas ọdum, ma ayẹ wa osọm wạ ẹsọnọ eeẹ nyẹnẹ mọ ni na ọsọm wẹ ọsọm uda ọvẹn ẹkikɨp ga sọọdẹ udoro ọrọk ga egwugwu ga egwa gwu ga egwugwu yẹ nni nda mọ ntẹ ga sọọd ngọnọ nnẹ, yẹnẹ ọrọk nwẹ ẹrẹ ẹwọrọ ẹtu. Wangẹ ẹna ni nni nsang yẹ nugo utu yẹ ma aye unuk Ma akam wẹ umara ni. margarer Ẹkẹ Nkanu Agbam. unogo utu yẹ ẹgọnọ ẹrẹ yẹnẹ, utu ẹ, unogo utu ognogboi. Utu edọnọ sọọd, and ma nam nyene mọ nnẹ Ọsọm ẹjara ọsọm wẹ udọnọ sọọd uru unugọ utu esasara. Nẹ unogo utu ẹ. ma nam nbọni nda nni nnugo utu nwẹ, nnẹ e e mi ndọnọ utu nwẹ nni nnugo Asọm ga ẹgwugwu anugo utu ubi and akemi emo, atọni ga gbagagbaga. Nam nni nkemi akeke utu. Ọsọm ẹjarạ ọsọm wẹunugo akakẹ utu, nni nkẹmi utu nwẹ. Emo bẹ gwud bẹ nbo bẹ gbọgbọri awa achẹrẹ emo wa asọm wa anugo akakẹ utu, ana emo gbọgbọri emo anugo ni ga eyeng ọzing jẹ ẹtạ ẹnọm anɨb anna, ẹnɨb inna eta ma izọng yẹ emo anugo ga eyeng ozɨng jẹ. Wa ntak utu emo nwẹ emo anugo jẹ. Utu akakẹ ọrọk, utu ẹdọnọ sọọd yẹ ẹna emo anugo abi nang. Ma nam nni nkemi emonni nnugo utu nwẹ, Nni mba emo izɨm, utu nwẹ emo anugo je ma nam ngang yẹ nnugo utu nwẹ. Ma ẹsẹ gangẹ nẹ emo anugo jẹ ẹbi ga ẹkpẹ ẹgbẹghẹ jẹ, Ọbazi mẹ ẹkana ni nnugu utu nbi a ẹkpẹ ẹgbẹghẹ yẹ emo anugo jẹ.